Sanne neɗɗo ana waawi yaafaade yimɓe ɓee fuf. Ana tiiɗinii. Won wooduɓe e yimɓe ko ngaɗaa e aduna fuu marataa, njaafoto ɗon e ɗon. Won wooduɓe duu, ɓee kaa huunde fuu njoppataa. Ana jeyaa eee sultere yonki yaafa.